يتغير حفاضات للاطفال هدا شيء سهل تحكم الحفاظات تجبدها من علبة الحفاظات تفتح تلك الحفاظات تضعها تحت الطفل وتغلق الحفاظة وتدع الطفل يلعب